Arakarake finoa zane sindrimandry fa raha inoanao zagne o nofinao, da tanteraky, fa raha io zany magnonofy anao koa handeha ho egny avao agnao nefa sy mino anigny anao sy tanteraka aminao onga, ohatry zao hoe hangalaky vola agnao ame cash point raiky, dia manindry mandry anao misy hoe sécurité nefa igny zany hoe ninoanao ogna, da <hesitation> tanteraky, fa raha sy ninoanao da sy tanteraky.